Ekoga ming: Onyime na ofu se, o ka kog a ming ama biji bhi mo ja a. Oki khin ekog a ming, okhin, ebhu e-jum <hesitation> nchane nji ngo, nji em nji <hesitation> ebhara ne chang, oyi oji, orang a tong, oyi oji okhin nchiri okog a ming ama. Ebhu ekogaming chang, oyi okhin esa eti, eti kpe ochu na o yen o, o ki khin, kpe njin jin o khim okog aming a ma. So ejum a ji afo, onyim o rokog <hesitation> a ming ame self onyim o di eyim edim. Nyo ama nki chibhe ano afo nyim a lam lam lam. So ekogaming eri ejum nji onyime na ofu, oki kog aming ama khin odig kpe jen jen, odi. O ki kog a, orokoa <hesitation> aming a mafo kpe ochora na nne, eyu ekifam ka jen oka kog aming. Ejum aji afo eri nyen ejum ekarewut.